<noise> Laha a Madagasikara! Gny lasopy tongots'Aomby zao gny tena lasopin-draza. Gny fanaova azy? Mandeha amin'ny mpamarotsy Aomby agny. Da fa vita karakara baka agny zany i tongots'aomby igny <noise> fa tsy misy volony koa da tapahy agnaminy agny. <noise> Vita izay da andrahoa, atao roa andro eo gny fandrahoa azy <noise> soa halemy soa. Lafa malemy amin'izay i da asia votabia, asia tongolo poarrôt <noise> da asia karôty, da asia ovy <noise> da atao be rano da tena be rano tokoa; rano napandevezy azy igny avao zany gn'andrahoa azy. <noise> Vita zay da afangaro da <noise> fa tsy asia menaky koa satria fa mitera-menaky igny. <noise> Bakeo am zay asia sira; da matsiro igny da hany am zay. Tena agnaminy soa.